اه <hesitation> ممكن أقول له هلا وأذكر إسمي تشرفت بلقاءك، كيف حالك؟ كيف جاي مع الحفلة؟ وبعدين أبدأ أسأله عن شغفه أو إهتماماته، مثل <hesitation> وش تحبي تسويه في وقت فراغك؟ أو إذا عندك أي هواية تحبها، الهدف هو كسر جليد وإيجاد مواضيع مشتركة عشان نتعرف على بعض بشكل افضل.